Laha misy ñy namako mañiry hamangy ahy aminy ñy heriñandro ambony, ñy lamba ampisikiniko azy ee :-Aa iha lahy ho aho:" la misikinasiky mbamanifinify reñy manahaky ñy robe zay fa ñaminay atoy mafana, na mañisia sorita eha ka asio debaridera ñañabony na asio tiseritafa tsy raha zakanao ñy hafana aminay atoy fa ñatoy ma <…>"